Ny fomba <hesitation> fanaovako alivarotsy karama. Io moa miankina amy asa iny avao io, miankina amy asa atao iny avao. Laha mafimafy asa iny, ampahaiziko <noise> azy mpampiasa iny, patron iny hoe: raha toy patron, mahery asa toy sady mafy, la somary apiakapiakaro karama toy fa tsy ampy anakahy. Laha ohatsy moa zany ka tsy mafy asa iny, la zaho koa tsy hanararaotsy anazy aho fa zaho olo tsy raha mpanararaotsy, lafa atako amin'iny avao zany i, <hesitation> arakaraky, lafa tsy mahafaty ahy avao koa i sady tsy mahafaty azy mpampiasa iny lafa i zay.